So aɗa joggii ngembuuwa maaɗa, beeten fuu a naɓɓan jalo wala jammbel maa njahaa njarnoya, jarboɗaa, piitoɗaa. Ɗun kaa Alla anndi ɓiɓɓe leɓɓe ɗe aawɗaa ton walla aawdi fuu tawaandi aawɗaa ton no haaniri gollireede nii. Non tinnortoɗaa ngolliraa ɗun.